د ویښتانو رنګونه ډیر زیات دي او مختلف دي په شمول د تور، <hesitation> نصواري، شین، سور، خړ، او اکثره دېکې دوی ته څې مختلف سیوری ورکیي ورته، څې کیدای سي مختلف انواوې یې په نظر کې ونیول سي؛ خو معمولاً له لسو نه تر پنځه لسو پورې وجود لري.